Oyi mina a o zun wuranɛ, a o baba a mu we sin a ve, mu yi sin a, to o de 'ee bu mayi fuafua ,yi mina ao de'e mu fuafua, a oyi zun tonu, owe tomu ,a we dioba ni a o ɲawe woro mabani ,to o zun ho tanu so fua fua.